मैं थियाटर जान रहा हूँ थियाटर मां पिच्चर रहा हूँ। तीज की थियाटर जीत मैं जान रहा हूँ जीत हमरे टाकी। चोर आये पर वारु थियाटर रही लो ने जान वारु वारु। पिच्चर लगते ली। पूर्या भूंड़ा भूंड़ा पूर्या रोहे गाड़े भारी। सीटी बजाडेन चिला चोट कोरेन कुर राटिया मारे। उकरेन कुर राटिया मेल रोहेन असा करें भाई।